هلا حبيبتي، كيف حالك؟ أود أهنيكي من اعماق قلبي على زواجك ذا يوم رائع جدا، وأنت تستحقين كل السعادة، أتمنى لك ولشريكك حياة مليئة بالحب والفرح، ما بقدر أنتظر والله حفلكم، أريد أشوفك قريب- قريب حتى أهنيك وجه لوجه. وإن شاء الله حياة دائمة سعيدة و تتفاهمون ويا بعض وزواجة الدهر، يا رب آمين.